Mi waɗay mo o fawna, o daroo boɗɗum, o moosa, nden mbo o maɓɓita gite maako o raara koccirgel naatal ngel, nden bo mi saito mi hoosa mo naatal bonngal, mi raara to miingal waɗaayi, mi sakitoo wonngal kesal, mi jannga mo.